Þórðardóttir dansari í Íslenska dansflokknum fer með hlutverk í kvikmyndinni

líka einn af danshöfundum og þjálfurum myndarinnar auk þess sem hún dansar sjálf þetta þegar hann setur upp verk á Íslandi með Íslenska dansflokknum og ári seinna sem sagt tvö þúsund og sextán þá hringir hann í mig eftir að hafa fengið þetta tilboð að sem sagt semja dansinn í Suspiria já og vil ólm fara svo er mér flogið

það er bær bara rétt norður af Mílanó og þá hefst undirbúningsferli það eru þrjár vikur þar sem við erum

dansarar og

og vinnum að kenna það hinum dönsurunum líka er ein frægasta og áhrifaríkasta hryllingsmynd fyrr og síðar hún fjallar sem sagt um i Berlín nítján hundruð sjötíu og sjö og það er eitthvað afl sem hefur dregið hana þangað fara skrítnir hlutir að gerast og við fáum að sjá nornir að leik og mikinn hrylling mikla fegurð

tekur þátt stór nöfn og mörg

þessu fólki já þetta var náttúrulega alveg stórkostlegur hópur af bara frábærum konum

aðallega konur sem leika í myndinni og stærsta hann náði að sanka að sér svona gömlu kempum eins og Angelu

og síðan voru þarna Dakota Johnson sem fer með aðalhlutverkið og gerir það vel að koma ný fram á sjónarsviðið núna mjög spennandi leikkona mjög ung og mjög flott leikkona byrjaði í Lars von myndinni

var líka svo heppin að hafa frábæran

hana Tönju Marín Friðjónsdóttur íslenskan dansara sem hoppaði inn í

freistast til að spyrja örlítið út í sem er ein stærsta stjarna samtímans í leiklist hvernig var að vinna með henni hún er alveg ótrúleg að fylgjast

á setti þvílík fram í fingurgóma og mjög meðvituð um allt sem var í gangi hafði alltaf

með allar senur og þau eru mjög góðir samstarfsfélagar hún og leikstjórinn og hafa unnið oft áður saman þannig að þetta var svolítið þeirra barn og það var bara rosalega gaman að sjá hversu halla á að baki fjölbreyttan feril í dans og sviðslistum hún hefur dansað með Íslenska dansflokknum um árabil og meðal verka sem hún á að baki má nefna blæði no

hvaða verkefni taka eftir þetta ég er að fara í næstu viku að sýna fórn með Íslenska dansflokknum og ég verð í verkinu no eftir Margréti Bjarnadóttur og Ragnar Kjartansson mun ég dansa í

núna

í desember það eru Ásrún Magnúsdóttir og Alexander Roberts sem semja þann dans svo fer ég aftur að vinna hjá Íslenska dansflokknum í mars íslenskur vetur og kuldi

engum frá dansi í það minnsta ekki þeim fimm hundruð erlendu gestum sem komnir eru til að taka þátt í stærsta hátíðin nefnist Reykjavík og stendur í fjóra daga fram á sunnudag Norðurlöndin tóku sig saman og

norrænum dansi á framfæri við hinn alþjóðlega

stærsti

sem haldinn hefur verið á Íslandi það er í rauninni ansi stór fullyrðing og mikil af því að hér er mikil gróska í í dansi og mjög gaman að sjá Norðurlöndin saman í einni

það sem mér finnst skemmtilegt er

er oft talað um að Norðurlöndin séu svolítið þung og alvarleg en mér finnst

létt og aðgengilegt prógram tækifæri erlendis er það sem við viljum að komi út úr þessu að norrænir listamenn stækki sitt atvinnusvæði hreinlega og að norrænn dans berist sem víðast við erum með tuttugu verk á sviði út um allan bæ við erum með nítján verk í kynningu niðri í Bíó paradís alla dagana við erum með sautján mismunandi málstofur um hin margvíslegustu málefni í Bíó

paradís Norræna húsinu og

við erum með sýningar úti við erum með sýningar við ströndina við erum með sýningar inni í öllum leikhúsum bæjarins í söfnum og úti um allt þetta er svo stórt og viðamikið og yndislegt og æðislegt að það hálfa væri nóg á opnunarhátíðinni kenndi ýmissa grasa flutt var brot úr verki Ásrúnar Magnúsdóttur

dansflokkurinn flutti verkin fórn og no Tomorrow en í byrjun kvölds kenndu listamennirnir Margrét Bjarnadóttir og Friðgeir Einarsson áhorfendum